x̱iꞌk nak lën tsama dën nap yu nis ziꞌdyët nis ziꞌdyët geꞌwbeꞌ nap xwiylá yu mluꞌl yu lën nis, yu mal las yu lën nis tigolba yu medz yu lën nis o xc̲h̲aꞌ ngrex xc̲h̲aꞌ x̱iꞌd ita yu ngrex yu o nap bela nak ic̲h̲ë pat ki ic̲h̲ë nap sdzaꞌl ldoꞌ man gap lënu lën rio lën geꞌwbeꞌ sia man c̲h̲asgial man.